मि रोजाना अपडू खाणू खाणा मा अदा घंटा लग ही जांदू। पूरा सप्ताह मा बारह से तेरह घंटा लग ज्यांदन। खाणू खाण मा।